الحاجة لي كتعجبني بزاف نديرها فنهاية عطلة الأسبوع هو أنني نظف البيت ديالي مزيان باش نحس بالراحة النفسية أو نزور العائلة ديالي أو نمشي نتقضا ݣاع الحوايج لي خاصيني أو نمشي ناخد واحد القسط ديال الراحة إيكون مهم